Okuhupa omuinjo omuwa otjomundu otjina otjinahepero komundu, motjimbe tjokutja, tjimohupu nawa mokara omundu omuwa, morire omundu nguna onjune momuinjo, morire omundu omuharupu noho motjimbe tjokutja avihe kove viri nawa. pumezu okutja nao meheere ku nai, tjimohupu nawa kakutja oondi tjiuna osiringa porwe kako poo tjimohupu nawa kakutja oondi tjiuna oviungura ovisemba mbimavikupe ovimariva, tjimohupu nawa orondu omuinjo woye omuni tjiwayakura ongaro novitjitwa vyomuinjo woye. Nu tjiuhaakurire uriri konoo hupu, mokara notjina tjokutjavi hapo aruhe ongwae ami tjimbatondjara, mara indu tjiwayakura kutja omuinjo wandje mbwi maukara nai, okamboroto kandje mekapewa i mitiri tjijombo, tjimbazu mbo otjimeekarya okamboroto nga, nu auna onjune kokutja mitiri tjijomb wekupe okamboroto nga kutja ove urye, okutja omuinjo woye maukara momuinjo omuwa, mokara amohupu nawa, nu noho kakuna okutja tjimohupu nawa oondu tjiurira omundu omuvi kovandu, tjiwarire omundu omuwa muhona mekuwezirepo ovingi kuvyarwe ku imbyo onangarasi pumbapitiremba kapuperipo mara tjimokamuna kombunda korusenina tjimokatara otjimokatja vakuetu ami, ami ngwi ngumbihaungura ngwi, ami ngumbiungura poruveze karive nu ngunda ovandu noho kwami veya . Mena rokutja rongaro yoye, ongaro yoye ondjimaikutunu kokutja ehupo roye ririre nawa orondu ove wayakura avihe kokutja hinorukaku, hinotjikausina, mehupu okuyenda komurungu, muhona omuni mawezerepo otjina itjotjarwe tjo otjikwao. Ohindirwa omundu kaani ngumekupe otjina otemwa kutja jehova ponamba ami mbakapitira po vii. nangwari omuinjo woye handje ombuuri nawa mena rokutja wayakura ongaro yoye youndu wee yokutja ove movanga okukara vi mohupu vi, konokurisenginina aayo nambano mevanga okuhupa tjimuna mitiri tjijombo, una ohauto, una ondjiwo, avihe mbi una ozongombe otuwondja nozondu novikwae, ove tjiwakara nongombo imwe ndjo ohupu muyo, omuinjo woye auyakura kutja ami mbina ongombo imwe ndji, mbina okandjiwo koupereke utana nga, ngunda mitiri aena ondjiwo onene onatwaze ndjiteki mbeni, keyuva esenina ove tjiwayakura ongaro yoye youndu wee nokutja ami mekara nai, handje omuinjo woye wakara nondjoroka, avihe mavi njomoka uriri move, omundu autu okuripura kutja eye ngwi onguhena otjihauto nu onguri nawa onguyoroka, onguyorayora hapo nambano ingwi mitiri tjijombo nguna otupanda tozongombe ngunde yakavaza korui nu potjunda kayamanaka wapindika, okutja yakura ongaro youndu woye novitjitwa vyoye nongondoroka naove kokutja omuinjo woye uyenene okuyarisa kovandu kokutja ove una ondjoroka noruveze rwoye pu uri, una ondjoroka nongaro yoye yokuhupa mouye tjimokaenda.